<hesitation> maleesi eɓe jogii bomi kertanaaɗiɓe, jimi kertanɗiɓe. Ɓe duu yimɓe ɓornotooɓe kaddule kakiniɗe, ŋamoɓe beete e kiikiiɗe hen. Jonkaa ɗun woni neesu maɓɓe e ley anndal an minka. <hesitation> Fay so tawaama kulle goɗɗe ana ton, mi anndaa innde majje.